बस पे तो हम छोटे से बैठ रहे हैं। जीमे खिड़की वाली सीट नंबर एक की लगत थी हमये। काहे के मारे बसउ एक ऐसी चीज है। जो जोर से चलत है। और बातें सबरे दुनिया के नज़ारा मिलत है। अगर हम पे कहीं जाए कि हम बस और ट्रेन कीमे ज्यादा सफर करिबो अच्छा मनीय। तौ हम बस ज्यादा अच्छा मनीय। बसउ पूरे प्रकार की आती है। जैसे स्लीपर बसाए दिन में ट्रैवल करिवे वाली बसाए दुयी मंजिला बसाए एक मंजिला बसाए ये सब बसन के प्रकार है। लेकिन हमारे तौ चाहे जी बस में बैठर देयो। हमरे मजा लीवे है और अपनी जगह पे पहुँचावे है। बसही से तो बैठ के हम अपने स्कूल जात। और कहूं दूर जगह होए जैसे नानी के घराए जाऊं सब उन्हाही बसाए पे बैठी के जात है। अभये लाओ हम बस के द्वारा सबसे ज्यादा दूर दिल्ली लग जाए पाए। और बामए हमे कोई तकलीफ नाई भई। आराम ते चले गए आराम ते आए गए।